Biz heh qachon tengsizlikni kamaytirolmaymiz. Chunki bu dunyoda hamma narsani balansi bo'lishi kerak boylikni ham kambag'allikni ham. Va buni hech birini teng qilib qo'yolmaymiz. Agar shunday qilganimizda dunyoda hozirgi hayotning balansi bo'lmagan bo'lardi.